Obu bakugamba obunkuba ninsobola kurya ebyokurya bibiri byokurya ki ebinsobola kurya, nimba nyowe wama nimba ninkomaho ebitooke namuhoga. Ebitooke habwensonga nibyo nakuzire nindya kandi nibyo namanyiliire, muhogo yo ekinkugikomeraho muhogo yo nekwaata munda, nobu okugirya nyenkyakara kuhika rwebajyo enjara etakakurumire, <hesitation> nizo ensonga zange ezi nyowe.